Naquiiꞌ ndyuaa na mꞌaaⁿyâ ñjaaⁿñe tjachuiiꞌ chiuuwaa na jmeiⁿꞌ waa tiempo machꞌeenaꞌ teiⁿ chaꞌxjeⁿ na quiñꞌo̱o̱ⁿyâ jaaquieꞌ tiempowaꞌ na juunaꞌ teiⁿnaꞌ hasta nncwinaꞌ febrerocheⁿ ndoꞌ luaꞌ tiempo na jaquieꞌ jeꞌ na jmeiⁿꞌ nchaaꞌ jaanaꞌ luaꞌ hasta mayoꞌ ndoꞌ juniocheⁿ quiweꞌ na quiwaꞌ nchaaꞌ wjaanaꞌ luaꞌ ncueesuaꞌ teiiⁿñe ee tejndyendyo̱ jâ quino̱o̱ⁿyâ ee tiempowaꞌ quiweꞌna cwentaa nnꞌaⁿ na cwinom jndye chaꞌxjeⁿ na ntjom quinom nnꞌaⁿ nnaⁿ, quinom nnꞌaⁿ luaꞌta̱ndaateiⁿ, jualeiⁿ, nda̱ ndoꞌ ntꞌomcheⁿ tsꞌiaaⁿ na joona quilꞌana tiempo na ncueesuaꞌ jajoonaꞌ luaꞌñe nntsꞌaanaꞌ na cweꞌ ya xjeⁿ jmeiⁿꞌ ndoꞌ ya xjeⁿ teiⁿ nncweꞌñomndaꞌnaꞌ chiꞌ diciembre macwiicheⁿ cwiindiiꞌ nntsꞌaandaꞌnaꞌ teiⁿ. Quia na ncueesuaꞌ quiweꞌnaꞌ tiempo na quiwaꞌ cweꞌ tomti na jnda̱ tmaaⁿ nchaaꞌ natsjom ndoꞌ nlaxuee nꞌndindaꞌnaꞌ na nluiꞌ ñequioomꞌ na ꞌoolꞌa nnꞌaⁿ tsꞌiaaⁿ sa̱a̱ na jaancwi na cwiwaꞌ quiwaꞌntsca naxuee ndoꞌ natsjom joꞌ na jeeⁿ majndeiꞌnaꞌ ndoꞌ macaⁿnaꞌ na jâ nnꞌaⁿ na yuu na chjoo chjoo cwajndii cwicꞌa̱a̱ⁿyâ nlꞌaayâ cwenta joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee quintꞌiu quiwaꞌ naxuee ndoꞌ natsjom ndyuaa nleindyaanaꞌ taꞌnaⁿ chiuuya jaatsꞌaa tsꞌaⁿ tsꞌiaaⁿ na naxuee ndoꞌ natsjom cwiwaꞌ ndaatioo nlajndyeenaꞌ jndeiꞌnaꞌ cwentaa jâ na quiwaꞌntsca.